Raha misy nama- vahiny namanako maniry hitsidika ahy amin'ny herinandro ambony dia izao ny akanjo teneniko aminy hoentiny, asaiko mitondra akanjo mba mihajahaja izy, velon-drirana ny ambaniny ary ny ambony lobaka, saingy asiako mitondra akanjo mafana ihany izy so de mangatsiaka ny andro aty fa tsy fantatra izay mety ho fihovan'ny toetr'andro ary ataoko manao satroka izy, manao kiraro mihaja.